ñaa ta kúu ti kuu ntituso ti ñaa ti ntatyika ti ti kuu sáa ka tiku ra ña nteemi kua taku ntisi ka ta kísia ta´vi sée ri ta´vi ra sa´ra ñaa tani taan yo isiaa kasi ri ra kana ri kana ri sée ri ñaa tava na kututu ti kuatyili ka kisiari kásiari ña ku isiaa a nuni ra ña tahua sa´ri sá ra ña ntatuun ri si séeri na kisiri kasíari a nanto kasíanto na´nto tyi ni taan ña katyiri si sée ri ta ñaka hua kíimi kua ña ntatu ri kana ri sée ri kana ri a yanu taku kólo ka si tiku t´lo ka tuku ra yaa nu iva sa´na intori isíari ra sa´ra kisíari kana ri kisiari kuu kué ri takuu kólo ka ra vityu sa tyiin ri vityuu ra ña ka´na tuuri ra sa´ni sáa tuku tólo ka rá ña ku ku´e ri si taan ri a kotaniri ña kitari siri ka kò´o ra kisiantii ri kana ri kisiantiri ra saá kuuni katyía ka´a ta ka´a ri si taan ri a ntatumiri intyi ini miiri riso ñaka hua sa´ri si taan ri ñaa-m tyo siini yo ña ntatuuri kuntani ri ka´a ri si taari ñaka hua nteemi ña ku kiti ti ya ñaa ntísi´n ka